Biby efa nitaizaiko alohany an zaho efa nitaiza akoho, nitaiza doko-dahy, nitaiza bitro lava sofina, <hesitation> ganagana, nitaiza gisa, nitaiza <hesitation> Izay angambany e. Efa maromaro ihany nitaizaiko izay.